Zava-dehibe ny fananana karazana namana ohatra hoe hak- namana any an-tsekoly, eo koa ilay hoe namana eo an-tànana, eo koa ny namana eny amin'ny fiangonana ohatra, zava-dehibe ny fananana namana satria, <hesitation> afaka hifanakalozana hevitra amin'ny maro izany ny namana, raha misy olana ianao mety afaka hifampizarana mety afaka manampy anao ilay namanao izany raha sendra misy olana ianao.